د مالګې د استعمال کمولو لپاره څو اسانه لارې شته. لومړی، هڅه وکړه چې له تیار شویو خوړو لږه استفاده وکړې ځکه هغوی ډېره مالګه لري. په کور کې خوراک جوړولو پر مهال د مالګې اندازه کمه کړه او د خوند لپاره له نورو مصالحو لکه مرچ، دالچينې، او ليمو جوس استفاده وکړه. همدارنګه، تازه سبزيجات وخوره ځکه هغوی طبیعي خوند لري.